Kaserol janɗe oo ɓuranikan sabi kanko ɓuri ɓooyde. On bonnataa ñaandu. <hesitation> ko ngaɗta e yiite duu fu, so tawii ɗun njanndi, ɗu ɓurata yaawde wulde, defude law duu faa ɓennda. Nden non kanko ana woodi won mo wanaa njanndi makko duu. Kaa, njanndi oo kañun ɓurani kan.